<noise> ah pues mginn pues lo nak man pues entre man man c̲h̲on or lëꞌ xkomier man sia xiëp x̱its man y or mëꞌ may <laughs> or knu nak, or knu pues lëꞌ este lëꞌ mginn xgu pues ngow c̲h̲ixkwaꞌ xipchaꞌs par pues nanl nanla manu pues bok xiab or lëꞌ gia merla guslo entre may c̲h̲ixkwaꞌ man xipchaꞌs man par gats x̱in man algo asi.